شوف واحد الموسيقار هكدا كان قعد وحدو وسمع واحد اللحن يجي ملغابة راح تبع هداك الصوت تبعو تبعو تبعو تبعو وصل للغابة واش صاب صاب يعني واحد الحيوان واحد الدب عندو صوت جميل وكان يعرف يعزف وهو غير لقلو وراح ليه وهكديا وشغل ستهزى بهداك الدب الدب شاف فيه شاف فيه اي اوب ومبعدا حتى كلاه كلاه الدب ومبعد حتى كان موسيقار عشات الدب